Pa avial una parrillá güena, pos, güenu, pendi si la genti es mu fina. Paquí ain parrillás que s'avían con panceta i torresnus i choriçu i quea la genti encantá. Güenu, ara aví la lumbri, qu'estea tó bien prendíu. Gasta guisus i echa sal enantis d'assal, por exempru. I no se te passi de da-li güeltas alos alimentus pa hazel-si comu es devíu o, güenu, al gustu del pressonal. Essu ya caúna!